न्याय का उधार्णा छे जेकर विकास होखत छे न्याय। निसकप्छता, नयतिक धर्मिकता, आउसमानता। इस सभी सब्द लोगप्रिय संस्रित में किसी वेक्ति के। प्रप्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करेचे जेकर ये हकदार। होखत छे न्याय के प्रकृति के कारण इसे परिभासित। करना कठीन छे न्याय का उधार्णा को समाजिकल नियमों। के लागू करने खातिर विश्टित किया जाचक छे न्याय। के बारे में विचार करने के लिए नयतिक तरक और धर्म। इक्विटी और निष्पक्ष्था जैसे उधार्ण के ध्यान में रखना चाहिए।